Zaho zô ra ohatra ka handeha agnano dia ongotra lavalava zany an de, Zao alôngany tsy mitondra ra mavesatra Zao agnatina saka fa raha tokony hoe ileko agnatiny an ileko fogna agna